مبروك ليكي بجد ، مبروك الجواز وان شاء الله يارب تتهنوا دايما مع بعض وتكونوا دايما مبسوطين سوا ، بجد فرحك كان جميل جدا والفستان عليكي جميل جدا وكمان مصطفى جوزك كان جميل جدا أنا بجد مبسوطة ان انتي دايما مبسوطة ومبروك ليكي جدا جدا وعقبال البيبي